Pakistanain da mitovitovy <noise> am nahandro Indianina. Da <noise> nahazo ila amign' ilan'ny A Azia Atsimo igny avao koa gny fomba fandrahoandreo. Zay gny tena mampalaza sy mampiavaky azy am ankapobeny.